Pagi tumoor temi nyaku oh tuloong kula pengemesan kaasamu itu wawene limila ela tanu pe maweduh oh medola sapa nyaku oin nyaku mo kean te eku kumewes kaa memang tiga mo loyang pira hari mo wena lei menga mengemes jadi medomi sabong nyaku ndei peila mesin jadi paa kucaan kute dua jam oh itu tae malekep lah